Mi meeɗayi dawde yahde Alseri ,mi anndanaa ndefuuji maɓɓe sanne, sona e liŋe tan miɗo andi heɓe ndefa hono no aaraɓe ni. Ɗun nee so neɗɗo wii haalan hen ko ɓuri ɗun. <hesitation> fenan. Ɓii aadama, so a dawaayi e nokku a waawaa yeeɓude ndeeni mun.